ba bianɛ ba we ve lo arɛɲera wa bɛrɛ mi yoro'a pɛ ba mi yoro'a pɛ babe we timin sɛ'ɛni a dirira mi te a be ba twa we timin sɛ'ɛni yirawe a ba hancu'an ma ba biaza nɛ we ji'a a ba a te ho sɛ'ɛ toro vɛ ji ba a cɛ don to mu ma zan oro sɛ'ɛ nɛ ba we a de a wa'a to mu a piɛzi nɛ um piɛzi nɛ ba we vɛ besi ba biaza wa yirawe a babe we ji di don to mu a ba fɛrɛ nɛ bawe we a ji a dira